Zero, zerovirgule cinq, araiky, araiky virgily cinq.yy, aroa, deux virgule cinq, telo, trois, virgule cinq, efatra, quatre virgule cinq, egnina, six virgule cinq, fito ,sept virgule cinq, valo, huit virgule cinq, sivy, neuf virgule cinq, folo